थोडी मोजकी ड्रेसा मोणचें ढाकलो ड्रेस जॉ गोंड्या वोर असता जी भुर्गीं घालतात जेन्केर तो बरो दिसता। गाऊन जॉ लंब ड्रेस असता जी छेडवा घालता जेन्का खूप आवडेको। साडी हो बरो लंब कपड असता जॉ चोडसो बायल घालता।